<hesitation> Gny tsofa elektrika ndray moa zany de mazava hoazy hoe raika no ataontsika hoe la scie fanapaha <hesitation> nentim-paharazana zany igny e sahalan'ny hoe ataontsika nentim-paharazana. De lafa nanao fikarohana zany ny mari-pahaizana <hesitation> manam-pahaizana de zany hoe reraka tsika laha ka hanapaky hazo amin'ity atao am'tagna ty ka d- namorona zany loha elektrika mba hahamoramora kokoa fanapaha hazo amindreo agny.